सफेद रंग देखदा म शांति, पवित्रता और सादगी क प्रतीक देखदा। बर्फबारी क रंग अपण पहाड़ क सुंदरता क याद दिलांदा। यु रंग स स्वच्छता और नयापन झलकदा।